मैं नियमित रूप से क्रिकेट, फूटबॉल, शतरंज, टेनिस और बॉक्सिंग जना खेल थें देखदू। साथ ही मैं क्रिकेट और फूटबॉल खेलदू।